शून्य, शुन्य दशमलब पाँच, एक, एक दशमलब पाँच, दुई, दुइ दशमलब पाँच, तीन, तीन दशमलब पाँच, चार, चार दशमलब पाँच, पाँच, पाँच दशमलब पाँच, छ, छ दशमलब पाँच, सात, सात दशमलब पाँच, आठ, आठ दशमलब पाँच, नौ, नौ दशमलब पाँच, दस, दस दशमलब पाँच, एघार, एघार दशमलब पाँच, बाह्र, बाह्र दशमलब पाँच, तेह्र, तेह्र दशमलब पाँच, चौध, चौध दशमलब पाँच, पन्ध्र, पन्ध्र दशमलब पाँच, सोह्र, सोह्र दशमलब पाँच, सत्र, सत्र दशमलब पाँच, अठार, अठार दशमलब पाँच, उन्नाइस, उन्नाइस दशमलब पाँच, बिस, बिस दशमलब पाँच, एक्काइस, एक्काइस दशमलब पाँच, बाइस, बाइस दशमलब पाँच, तेइस, तेइस दशमलब पाँच, चौबिस, चौबिस दशमलब पाँच, पच्चिस, पच्चिस दशमलब पाँच, छब्बिस, छब्बिस दशमलब पाँच, सत्ताइस, सत्ताइस दशमलब पाँच, अट्ठाइस, अट्ठाइस दशमलब पाँच, उनन्तिस, उनन्तिस दशमलब पाँच, तिस, तिस दशमलब पाँच, एकतिस, एकतिस दशमलब पाँच, बत्तिस, बत्तिस दशमलब पाँच, तेत्तिस, तेत्तिस दशमलब पाँच, चौतिस, चौतिस दशमलब